<hesitation> Nemi yi you narawe yi ma rou nindi sun somai kechi winou noh yir kin bagepinge, bagepinge yoh ya woroni yi nyangu saidai yi ma morau ka twiwei yi marau don yoh naje kocha jendi yey neme koh ba ta gunoh koh boh nemi wi yoh gwara dimbir youh ba teh ara ba woh yoh ya woroni yi nyon gu worongu yoh yi marau ba patu muasi yi gulei ya woroni yi nyongu sai warange marau ka lam marau ma kwe yoma ba twiweh a kasangu ainihi yir tu yo gwala dimbir yoh chiku boh tundi koh choge koh cheyeiy pu chiyo muru ma kwe wi ba ba diro yoh reh din ara yoh ba woh toh ainihi nendu sir in somai woroni yi marau kuma ton tun somai dendu punei nin ainihi yitono.